<hesitation> Ny tanjon'ny zavakanto <hesitation> raha hoe eo amin'ny fiarahamonina zany a <hesitation> raha kanto zany zany a ato- natao hampitana hafatra alongany de izy koa natao <hesitation> itehirizana raha efa lasa taloha be akany ka hoe apasy alefa aminà taranaka, de zavakanto koa mita- mandrankitra an'zainy zavatra zay.